أكثر شهور الحر عندنا يونيو ويوليو، الحر فيها يوصل فوق أربعين درجة أما البرودة فشهر يناير يكون أبرد شي، أكثر الشهور رطوبة هي أغسطس والجفاف عندنا في شهر ديسمبر يكون كبير.